तुम्हर परोसीभर पागल हैँ । का तुमहिन पता हे ओइने मोहके का कहने? का कहने तौ? ओइने कहनेकि मै रातिक बारा बजे बारीमे नचैया सेत छाँही दिख्नु। का तुम विश्वास करबो? हाँ हाँ! जातिक? का तुम कुछ दिख्लो तौ? "मैँ ते सामान्य रूपमे सुतत रहुँ। मूल अब मै सोचतहुँ.... जातिक उइसन कुछ रहे कि मोर परोसीभरीन कल्पना किल रहे? "अब ते मोहके फेकुन पता पाइक मन लागल! हमरे आज रातिक देखब कि सचमुच कुछ रहस्यमय हे कि नाइ।